Miburi yidugo mi nana gimi fere-fere ngam do seina am ha wakkatiji duddum. mi do nana dande yimobe fere-fere marbe andal gimi.